Magnato rano madio da tondrahagny eky aloha e tagna, avy eo osora savony da kosehigny aby gny elakelan' gn gne rasa-tagna io mba ho afaky e loto misisisisitry amignagny, da kobany ame rano madio indraiky da vita.